Futbol, basketbol, valyebol, tennis, kurash, yengil kurash, yugurish, og'ir atletika yengil atletika, otda chopish, <hesitation> suzish, uzoqlikka sakrash, yaqin masofaga sakrash.